أنا بالعموم تعجبنى الموسيقى الهادئة، ما فى شى معين، لكن الموسيقى الهادئة هى اللى تستهوينى، بشغلها بجنبى وأنا بخلص شغلى وأنا أقرالى شى كتاب، بتسلينى وبنفس الوقت ما تصدعنى، ما توجع الرأس مرة هادئة ومرة بسيطة.